Este ra ni na, ra ni many ni-ni rniyas xchivias za cka queity za rchib dia zino que rbix láxa ni ná r ara blaz’yte re ricky rca rama, nú vez rh do xpe gecw, rvhë’ ru xini gula desperdici zar h rdicka dis rama zë mew ra-ra naah ra-ra xpathe rama rnia zacka, chi richu rama lo xcomid nú richu rama, ni dis ran ra’ma rcka rama, ra-ra cucarach, ra cucarach ze’pa ga ná rama, diz’i richú ra’ma, xila ni ré ricky canzá rama chi richú ra’ma lo xcomid’u, <hesitation> rha tulá ni ra bziñ na-ra bziñ na queity-queity run dia guand na ná, zegha va mew ra’ma chi nú th ra-th ra tuni laan ni este braw’e cá lan ra gyu ra nú ni va, einty lad ra ciudad fuertias kcá rama, zega rbizlázias’a lá rama, zóh, nxabias ná rama rluloo na, xila ni chi lueg rni ra, nap ra venenos ná rama chi val gyab ma lo xcomidu val, chi-chi rap ra’ma venen va, noma buny chi purzy ni rbix laz nú la’ra ma rnie zacka.